Ngeëyet kakee wimewiţul ciwun ulolan umëtwun, kayëkëran ajungul di nikandi ţij ngul pëya pëţaţ ţul ţi ngajonn ngëyëkëran ajug ngul, tul ti ngajonn ngëtalna ngëpi, ngëdarek acinatul bëling tudu ka yëkëran ñáan nikaţijigul pëya pëţaţ, nikaţiji ngul mlik mdáa ţul ţi ngajoon ngëyëkërana ajug ngul.